Ñy sakafo nijaboako farany moa ñy vary amin- traka, ñy fomba nañanavako azy :-Nafanako ñy ranom- bary ;tinimpoko ñy vary, baka nandevy ñy rano nanjoboko ñy vary; masaky ñy vary najotsoko.-Nalako ñy traka: tinampatampako ñy tongolo aminy ñy tamatesy aminy ñy tongololay aminy ñy sakaviro, nendaziko aminy ñy menaky avoraky ;masaky rozy ee najoboko ñy traka ;masaky ñy traka najotsoko.-Nivoariko ñy vary, nasiako ñy traka agnaboneo ;nandeha ñy jabo, zay ñy nanavako azy.